Nja iin kuxa yu'a ndeka kenjada kakuda te kaxanda juaja ajita tute ini, iin tute ini njakui tute canela iin nrute ini nrute mino kastila, ho nain nain rute ini yikuan yuu kan kanjindate kandukua ndagua kandó en kuexa yo'o iin kuexi nii te'e yukua nuu kua ka'a njakaxa nruu nraví chi atuu ndaka iin tekuan ndaka iin nrute ini oni xakuan xinda yate xava'a anda nuni, xuku'u na'o ndadija njan kandote yuu njuan kuanka xandate xante kanduu vata'a.